Misiaretape amoñera vaera ipuere vaera supe reta jengatu mbae jaƚva jare jaeta supe reta ke jokua yande rete peguara ikaviyaeta yande mbokuakua kavita ngara yande mombaerajƚ kua nunga tembiuko jae yande retepe täta ikavi ñanepƚrata vaera yanderekove katu aveiñota pƚarepe ñapua ngara kirai